Texnologiyadan butunlay tanaffus qilib bo'lmaydi. Lekin ba'zi- ba'zida, vaqti- vaqti bilan tanaffus qilib turish kerak. Misol uchun, haftada bir marta <hesitation> raqamli dunyodan uzilib turish va tabiat qo'ynida telefonsiz, <hesitation> noutbuksiz, internetsiz <hesitation> ichki xotirjamlikni saqlab dam olish kerak.